Iyaro pamarenta ma- madeceng lanreq ma- maega lanreq peranna dalam perkembangan teknologi apaqna iyapatu matuq lo mappagguruangngi ko masyarakat e nappai kasiq nisseng masyarakat e iyapa- pamarentapa lao massosialisasi ko masyarakat e nappa sokkuq i iyatuduq tama teknologi e ko masyarakat e